Do të zgjidhja të hiqja dorë nga dreka, sepse shpissu ndodh që të kem më pak uri në mes të ditës dhe preferoj të përqendrohem në një mëngjes të mirë dhe një darkë të plotë.